Ny olo a Ejipta any zany da silamo aby ny akamaroandreo Amin'ny maha silamo andreo zay da anisan'ny fomban-draza tsy maintsy ataondreo ny ramadan. Da ny zava-kanto tena mampiavaky andreo ny sary hosodoko sy ny tantara